Náá nit bil na go'zo mona we oomi a ooru a iisu usoko kamta pu ar ona rə nok i kəsə ni i pu dookə dək a wéé so ni ni idóó ak bil na boorə mona wee oomi a ooru a isə usuko ni wesənak oomik i kisa pu náá uri i wé pa ii boo bil péé ni ak na ii i dáa moo nok una ni nok riik ar na óó a pina ina book kən mii ni mii bil na booro mina wəə oomi óó netta in borok i bis dii rekarə táátə nattə ya sə in dúu muto muu. Amma ina n ii dóó kan uni ina boókan tele gooso bil boo zok yagnu yan ka booro ina sukun bil bar an pa nak rik ulla uka mina wéé reka pu óóka N dáá pu tooms ni n pin ak esak kóósə báák pii le gə uza worapu a rek a re dasək sú wórik rə wuna pa rigət pii a rek riigətta rootə nok riik ina bó'ók zok an a biss dii sáá dúú muno muu, káá bóóro ina súk mari bááran pa iya i pu yam boo ar gat iit i gab gabta oomit ka súg maz bar pa yaam ni a ya'ak tele ka súg bar nok n i sə i dookən də woonka naka wessa n ka re ooka ar a ban báak n ka etə ura ka kosəse ara óóka, ara e ban báá ak rə sə tətə ur kosə ar az nka zabpapu sə i ka re ar wer pu rə sə n ka gee i iiku bənazi soomo sə ka sətə ara n gotəkən zə ni bu kombə wess názzə Ka ree zollo nok wanka oorika bil pii wess názzo nok awai muzo reka rə ittəzzə eru rollo ena káá boo sə n gətə gwa koou na pii na n rek mina ressapu kóóu a ró'óu sa nemo mona gosapu máám mari a gwai in zabpa pu tele sə dakən sa i ooro bil gəgə i iise bil usoko ni neén wulla rə i re at soma soma i dəg ina dəkarən kwandə yirkurə gəninpu gwa ooni iisu na su gətəm kwa oomi gəgə sə i rus ina ii bu na boorə i rus i oru sə i na, neen tuks rə nok paka ná rək